bay bokga uwiyná yu antena, antena sdzob xwiyma lo novela xki xwiyma ber después lëꞌ guꞌn nak <hesitation> ukaꞌ- ukaꞌnu tib guꞌn nak bídeo xwiyganu lo disk, nana lëꞌ guꞌn ultimo i lëꞌ internet ulan purla internet c̲h̲akstsiꞌn lo lo guꞌn ki xwiyma lo telebisión ki.